أقوله أول شي, يقرا كتبت متنوعة, عشان يتعارف عالأاساليب كتاب مختلفة, كمان ينصح إنه يخصص وقت يومي للكتابة, حتى لو كان كتابة قصيرة, عشان يتعود على الأسلوب, ممكن يشارك كتاباته مع أصدقائه, و في مجموعات قراءة, عشان ياخد تعليقات, يتعلم كمان من الاخطاء, ويشوف كيف يقدر يحسن من نفسه, وأخيراً, يشارك في دورات كتابة, سواء كانت أون لاين أو مراكز قريبة.